komiði sæl og verið velkomin í

í þessum síðasta þætti vetrarins ætlum við að kynna okkur veðurspár og hvort hægt sé að spá fyrir um veðrið í sumar heyrum hvað nokkrir hressir krakkar ætla að gera í sumar segjum frá spennandi

frá því í vetur ég heiti Ísgerður og ég heiti Sævar og nú verða sagðar

veðrið á Íslandi er algjört ólíkindatól en það er sjaldan sem fólk þráir gott veður jafn mikið

og á sumrin

því örugglega ekkert grín að spá fyrir um

en við töluðum við veðurfræðing og spurðum hvort það sé hægt hvað er hægt að spá langt fram í tímann um veður það er hægt að spá svona sjö til tíu daga fram í tímann nákvæmt þá fáum við vindhraða vindátt ský eða ekki ský og eitthvað svoleiðis en eftir tíu daga þá verður þetta orðið alveg mjög ónákvæmt

og hvað skoðið þið veðrið langt fram í tímann það er hægt að skoða

marga mánuði fram í tímann ef maður vill en það er eiginlega ekkert að marka það er fínt að sjá fyrstu tíu dagana

á Íslandi að við erum með fullt af veðurlíkönum sem að spá fyrir um veðrið hjá okkur

stórum tölvum bæði hérna í Reykjavík og eins í Bretlandi ef þú ættir að spá fyrir um sumarið hvað myndir þú segja ég myndi segja það kemur í ljós það er

engar áhyggjur af þessu því við getum engu breytt þá verðum við bara að læra að hoppa í pollum og ef það er sól þá er það bara frábært en kannski verður

rigning það bara eitthvað til að taka á móti þegar þar

sumrin fara margir í frí og gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldu og vinum við töluðum við nokkra hressa krakka og spurðum þau um ýmislegt sem tengist sumrinu það sem ég

flytja til New York ég fer til Svíþjóðar í júní og Almer í júlí ég ætla

skemmtilegast að gera á Íslandi ég fer oft til Ísafjarðar ég fer oft upp í bústað rétt hjá Akureyri bara mjög gamaldags bústaður ekkert net eða neitt að vera með mamma fórum þangað í tvær vikur og hún elskaði

umhverfi þar sem er mikill gróður og sjórinn er blár það eru örugglega margir fegnir að komast í sumarfrí enda mjög margt skemmtilegt að gerast mjög margir fara í ferðalög bæði um Ísland og til útlanda og fara á spennandi sumarnámskeið við minnum líka á heimsmeistarakeppni kvenna í fótbolta í Frakklandi þar sem bestu kvennalandslið heims keppa

um heimsmeistaratitilinn keppnin byrjar sjöunda júní og stendur til sjöunda júlí og allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV tvö það verður líka líf og fjör þegar sögur verðlaunahátíð barnanna fer fram í annað sinn næsta sunnudagskvöld þá kemur í ljós hvað krökkum fannst standa upp úr í barnamenningu á Íslandi árið tvö þúsund og átján þar sem sögur fyrir og eftir krakka verða verðlaunaðar jæja hér er allt að gerast fyrsta æfingin fyrir sögur verðlaunahátíð barnanna

að byrja og krakkarnir eru mættir og við ætlum að segja ykkur hvaða hlutverk þau

og ég er

ég

og hvað þetta nákvæmlega þýðir kemur bara í ljós á sunnudaginn í beinni útsendingu klukkan

já hefur í vetur fjallað um ótal bækur bæði nýjar og gamlar íslenskar og þýddar þau sögðu okkur líka frá alls konar öðru skemmtilegu í tengslum við bækur og

lestur hvað finnst þér best við að lesa hvað það er bara rosalega gaman það er eins og að hafa bíómynd í höfðinu maður lærir fullt af nýjum orðum hvað það getur verið spennandi það er róandi og skemmtilegt hvað það getur verið lærdómsríkt það bara ég lifi mig inn í bókina bara að allt getur gerst að hreinsa burt allar dreifa huganum ef mér líður illa þá fer ég upp í rúmið mitt les bók og mér líður eins og ég sé þá frjáls það getur verið svo mismunandi og það getur róað hugann ef þú værir að skrifa bók um hvað myndir þú skrifa um eitthvað ég myndi skrifa um stelpu á svipuðum aldri og ég eða strák og bara svona í skólanum og hefur áhugamál það væri einhver

held að ég myndi skrifa um íþróttir í geimnum já það er mjög góð hugmynd ég myndi skrifa um vináttu

þökkum kærlega fyrir okkur í vetur það hefur ýmislegt gengið á og við höfum fjallað um margt mjög fróðlegt vonum við ekki spurning við verðum í sumarfríi fram á haust og vonum að það verði ekki of mikið um klúður þá alveg eins og í vetur eða svona næstum því sjáumst aftur í september hafið það gott í sumar bless bless svo óvanalegt hjálp heyrðir ég heiti sæ ég heiti Karl Fredriksen og nú verða sagðar